Bunh yi wo, too un bara lo aaa lo a yɛɛ ya a mɛɛ cincinnh, too mu ani ma nɛ an un yi ha'iri.a n'lee ɲanafin un yirɛ na. Anb bara ahh lo bie ya a mɛyɛɛ.